لازم يكون عندك مكتبه، باش تحط فيها ال- الكتب، تكون <hesitation> فيها رفوفه، وتحط ال- الكتب <hesitation> مع بعضهم حسب ال- الكبر تاع الكتاب، تحط الكتب الصغا- الصغار مع بعضهم والمتوسطين مع بعضهم والكبار مع بعضهم وإلا تقسمهم حسب ال- <hesitation> حسب الموضوع يعني كتوبة ال- <hesitation> الروايات وحدهم والكتب الأبحاث وحدهم ، هكاك.